Dabba wun soma a gulei ning worane yii marau dabba wii no yiir kin singye tii singye yo singye wei daman a tii yi jangu kopu marau ka morau nin ba tiiyo ba ara ba tintei pu chikka dabba ni su gulei puna mo tiiyoni baba tina pii a yangu kopu ma jordu yo junbuwa <noise> ba ba tintayii pii a yinouwi a dagu dabba ni su tiiyoni yi marau digging ba bega a tawu ka kwei dabba wuyo puwei tagu ba yanna bate turi migu dwii ka mi a dui ye dii a migu balele balele balele kami a swau shikenan sai ba de swayo kopii twii no yir kin gilla godun bade ba gogka yii tonno ba dina toh ka dini meretwii dafi yo wii ka dini a puto dabba wii mer shikenan sai yo bwaruwai ka bwari sai ba wur buri balelel balele balele balele a raba diro boyou bada daiyii tono a pisu a pisu, a pusu kopu ka nu nemwii tutu porgu, a porgu mer kenenpa shikenan burai ba tu migu a migui a menwii araba butuna a pu toh ka kingi nem wu dudu yo wu yo yinno merpa lammuwai palau. Twii bu boyo kwii woo pu a boyo kwii woo pu a boyokwii wou pu a boyokwii twii jediyei kenan ar palau, ka palau kwii ningi peradon sai don ba twii we ba punwe yino wu diiwo don bayinga jediwii ba bandai pu ka dandai a yangu dabba ni su twiigowai yi marau dingindon bayo bate woo dabba ba chii woo nem ba chii a sugu, woo nem ba chii a sugu ka kwei nem woo yirmirweiyo don jedi palai sai ba gumburi ba yanna ka yanni bate ba malla balla balla sai ba tu migu don a migu, a migu amigu ka lamuwai jumduyei ba tintai sai kugiya ba dina ba goka ka dini shikenen toh sai yo wii a diman yo nem wii sai yo wii a diman yo nem wii sai ba wur bur balele, ba sinsai tok ka nu nem wii mata bogu gabadaya sai ba wur bur don balele balele balelel ara ba diro boyou ba kuna to nem wii a pu jan niyou a pu janmiyou pu wai langu sati wii no a pu apu, apu apu ka turi purgu don sai don ba mi nem wii ka mi nem wii ba simsai yii tono a gaguwou mere to a jojedu don palo yau yiito, yiito, yiito, yiito, dadisi ka nin don ka nu jedi twii a pora a pu a boyou sai ba twii we don a pungu yinayau wii don a pungu balelel balele, balele, balele pera ba basina pu yinyo wu yo chikaga. Ka putu pu a dagu a dagu nedu su je- jedu yii marau ka twii yongou a moutangu a moutongu a sugu nem wu yo ka jei kenen pa puwai ningu pwalau yo gyigabu damuwa a mwatugu balele balele balele ka ba darda pwii yo a yangu nedi su, yo nedisi sai a bau a chigangu a chiyangu a chinyangu sai ba suwa nem wus on a ningaman yo gaguyou sai ba yan ne grip ba toso migu daga mwari a migu, a migu, a migu a migu ka mi ba lam jundi dingin ko tanga ka tanga ningwai tau yii marau wai ka punguwai yinayou wai to miwai tana ko mi tanga jumdiyou su ranga su baba raka kwii sai ba dadai yii tono pwii kan tok a pidau a pidau, a pidau ka deii gila godin yo wii ka dini ka nuyii bori sai sai ba wuri buri don ba diro bouou kwii don ba dadayei pu woo pwi woo pwii woo pu woo pwii a je- jedi pwallau kenen pa pallau ke ka nindon twi jedi budta pero don ba twiiwe don a pongu balelle balelle a pongu yino you wii dong yinou wu yo chikanga yingu jedi wuna a pongu balelle balelle balelle pero baba dandai pwi yino yo win tok toh woo woo woo ka gu- no ma twii yi marau ma taruwai gu- no ka bewei tarwei bei digin yo neme wutibak na ta lai yo toh ruwei yo yawu seki. Ba ba kunna a pwii yanniyou wii don a su gu a sugu yinno nemdi sinna yii ma rauwii a sugu a sugu a sugu nendi sinna a chiyangu a chiyangu sai ba gum buri don ba yanna grip ka yanna grip sai ba malle ka malli a migu a migu a migu migu amigu ka mii ba ba don baba tintai sai ba de gilla godun ba dina gig ka dinin toh twii dafi mere a che chikenan sai a woo po woo po woo po ke nu nem wii a dodayii to'ook toh a wur bur dong pa a wurgu buru balalle balalle balalle ara ba diro boyo kwii ka dir boyou kwii toh chikenan sai.